कानांचा फुसफुसायता योह आवाज सुधा दोन तारेचो असता एक जनाजेलो दुसतो अनोल्खो, जनाजेलो आवाज ऐकन कानां काजकुले जल्यां भाषेन दिसतात, आनी अनोल्खो आवाज ऐकलो काय तितको भाई सुधा दसता, जनाजेलो आवाज अमका खुशी देता तासोत अनोल्खो आवाज अमका भाई देता, मनां अनींग भाई निर्मान करतां। कानातल्या कानां आमी कोणाचे छडये <hesitation> संगपाकेय उसे करताव तासत कोनाक ऐकांग ब येयना तेंच्यां कानां वचन सांगताव, ल्हान बुग्यांग ब तासत संगपाक असता आनी माका ता तितक्यय प्रमाणां आवडंणा।